د دولس شمېره زما لپاره د نظم او طبیعت نښه ده. د کال دولس میاشتې، دولس ورځې، او دولس ستوري ذهن ته راځي. د خواړو، عبادت او ورځني ژوند په نظام کې هم دولس ښکاري. په ساعت کې دولس بجې د ورځ یا شپې پای څرګندوي. دا عدد د نړۍ د نظم او وخت توازن ښيي. د دولس شمېره د کمال، عقل او تجربې سمبول دی. زه دا عدد د ثبات، او زمان تصور سره تښلوم.